اكيد بفضل البرد الشديد لانها لا حلول مثل لبس ملابس دافية او الجلوس جنب مصدر تدفئة. اما الحر الشديد وايد مزعج وما لها حل الا المكيف وما اظن ان في حد يقدر يعيش حياة كلها جنب مكيف فاختياري اكيد بيكون البرد الشديد